أحب أكون بخيمة على جمة جبل، المنظر من فوق شي خيالي وكأنني في عالم آخر، أشوف الغيوم من تحت، والهواء البارد ينعشني، والجلعة عتيقة، بس الخيمة تعطي شعور المغامرة والانفتاح على العالم، أجدر استمتع بالهدوء، وأفكر في أحلامي وأخطط للمستقبل، وكمان، ينعشني هذي الأجواء.